Inobot ya <hesitation> kifna nai dul eno ele huan'i safa esen kalabet to leme ike ese alafoleni am rau faya, <hesitation> bakalaira inoboti subeya ye tulala foli ni amra yawai memeun yesafa amra esense ayuhele meun, esa lafol lai inok. Inok anin <hesitation> idodoto, ibuna lau amra esan waham mau ni bakalaira eibuna sef, ei <hesitation> debo lotok kana lala ikasiam <hesitation> aka omhefal om ku kasi tu yana ni, ku kasi tu muaifi mihe fala seai, leu am aisi fuan <hesitation> idepesan wasalama ikalkal esen meme tene meun am unai sef nokan he, isubetul helai yaka ulau bule sauhe bakiha esa te lae tulanhe lai. Tulanhe lai yaka alawa ama bale ya huano ya <hesitation> tindak kifnene kau <hesitation> kalabet tola mo holo ha baru tas tahilni tara yawam ne. <hesitation> yak inok ra sosok ni nai inok mamaun ni hafle, ya taklai wata hoan ya wele esan wabalama ya ese ala folni ya fala hala folni yak hifnaina ei karya, ei suhu, ei muhu, idebu lau esan amauni bunawaha <hesitation> ibuna sampe masa <hesitation> debu wala folni kanal lala ikasyam, kasyam huta sef, am huna sefu, ibakalai lai <hesitation> sube am, sube wam takanhe lai.